ia, bakà ai ten̈any afaka fôton̈y ziô ty misy fivolan̈an-drô tiotô àby io amy ny tiktoky mizaha videô, man̈araka resety alefan-drô amy ny tele koa ten̈a afaka tsara ai. Ary efa maro ziô ty tsy mila man̈araka formasion àby io eky fa mizàha raha karazen̈y fo fa mahay mandoky edy.